Pëmpasëpor, pëmpasëpor ací pënko pëwará pí mak ţí ñaan. Pasëpor ací kom káandandite <hesitation> eforëmasiyoŋ incí wunk bëling dí kandantite aci di pëpasëpor. Pasëpor dí mbos mënţoŋ cíwun kandanditon dël. Manam uncip mëpën ţí mëyá fërans uwala esëpañ uwala <hesitation> pasëpor cíwun káandanditewu dul, mëndiŋ këmpurësir pëyandar saŋ pasëpor. Kon mëŋal pëyá mbos mënţoŋ, mëŋal pëyá bëyas uwala pëwáasir fok kënká pasëpor. Mënkáţ bá pasëpor mëndi këcël ţí pëmbos senegal ţí pur pëyá mbos mënţoŋ waw ţí bíwínjí.